<hesitation> Nareo moa k fa mpandeha am tony taloha sa am maha anakin'ny mpanandraha anareo io da mandeha avao fezay fezay. Soa aloha gn mahay azy ka! Tena mety.